Përdunonj ngë do të thotë harronj, ma është një xhest çë na libërarën ka pizi e emocioneve negative. është një proces çë na ndihën me të rritë edhe me zvëluponj më shumë empati e mirëkuptim, si për të tjerët ashtu edhe për na vetëm.